Mi plej ŝatas varman malhumidan veteron.

Mi plej ŝatas senalkoholan bieron.

Mi manĝos post kelkajn horojn.

Mi ĵus trovis novan laborpostenon.

La geko plej plaĉas al mi.

Tio, kio donas al mi deziron vivi estas aliaj homoj. Mi ne sufiĉe amas aliajn homojn. Mi povas, mi devas ŝati aliajn homojn pli ol mi faras nun.

Ĉu vi ŝatas kuiri kaj se jes, kion? Mi ŝatus kuiri pro nun mi ne scias fari tion, bedaŭ, tfu, bedaŭre. Kaj mi certe volas scii, kiel mi povas kuiri. Kaj kion? Me... Mi volas scii kiel kuiri ĉion, kio mi kion mi mi forgesis la vorton denove. Ĉion, kion mi... A, ne trinkas, ne trinkas, la vorto por, a-a-a, por a- por aferoj, kiuj... Manĝi! Por ĉio ĉion, kion mi manĝas. Mi remembis, mi remembis. Memoris!